Pasiencia ku iin virtud, nuxa ngua'a ninu, kue kua noni konoxa ihó, pasiencia nrute nguili kani, nguili kutuni xhin familia ni, xhin ñadiini xhin dani inixhi xhin vecinoni chin nrida ña yingui, nuketioni xhinida nenroni, iin virtud ku xaku paciencia ko kano anonochon, nio kano no nio davii, nrida no ín iin nradukanu, ñukano xunku xangua kono xanadanó kida kua nono kandeno ña ñadingua.